Kartoshkani quruq va salqin joyda saqlash kerak. <hesitation> Eng muhimi uni paketlardamas ya'ni havo o'tkazadigan qoplarga solib tahlab qo'yish kerak.